Kua tetaguasu asiatico, yaenduiño jerakua reta, ketɨ ndipo, ëreï jembiu retare mbaetɨ aikuaete, jare aesavi, kuaramo, aikua pota jae kïrako jaereta jembiu, jare kïraïko jae reta oyapo iyeɨpe reta, jare yaikuauka vaera